באלניסבה לטע’אם אלמפרדל דיאלי בד’ד’כ’ט, כתת’פ’ת’ל אלאג’ובה חסב אלוואקט דיאל אלסנה, ח’אל דבא פ הוד אלאוקאט דיאל אלס’יף כנפ’דל לנסן, ח’אל למשל אנא ע’זיז עליא אלבסטילה, אד’דג’אג’ מח’מר, ובאלניסבה לאוקאט דיאל אלש’תא, כתע’’ג’בני אלרפיסה אלמדפונה, הודו וג’באט ת’יקונו ס’ח’אן, כיס’ח’נו פ אלאוקאט דיאל אלש’תא, ו לואחרין ת’יב’רדו שוווי אווקא’ת אלס’יף.